باش تحزم حقيبتك بكفاءة، أول حاجة تبدأ بالحاجات الثقيلة تحت، كيما الأحذية ولا الكتب. بعدين، رتّب الملابس بشكل رول عشان ما تاخدش بلاصة كبيرة. استغل الفراغات بين الحاجات باش تحط الأغراض الصغيرة. خلي الحاجات اللي تستعملها برشة في الأجزاء اللي تسهل الوصول ليها.